نرجع للحياة البسيطة ونستغل النهار في الخدمة والليل في الراحة ونستعمل اشياء اخرى للاضاءة مثلا الشموع او الكاشفات اللي بـ- بتشتغل عالطاقة الشمسية اللي هو حاجة تهي باش يعني نتكيف مع الحياة الجديدة من غير الضي والكهرباء.